gott kvöld og velkomin í Kastljós kastljós fjallaði í gær um

þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ástæða þess að fjöldi landsmanna átti skúffufélög víða um heim

fyrst og fremst til að komast hjá sköttum skýrslan bendir einnig á að fjölmargt þurfi að rannsaka betur og bregðast við enda er það mikill misskilningur ef einhver heldur að Íslendinga hafi fjarað út með fjármálahruninu haustið tvö þúsund og átta eins og við sjáum hér á eftir boltinn er nú hjá nýjum fjármálaráðherra sem verður gestur okkar hér á eftir í menningunni

la la land sem hefur slegið allrækilega í gegn og jafnaði á dögunum met þegar hún var tilnefnd til fjórtán Óskarsverðlauna það eru ellefu dagar frá því að Donald Trump tók við sem forseti Bandaríkjanna og það hefur gustað um hann í embætti Helga Kristín Auðunsdóttir doktorsnemi í lögfræði

háskóla í New York segir að það sé mikil umræða innan fræðasamfélagsins um að nú reyni

á lögfræðinga

forsetinn lætur til sín taka með afgerandi og umdeildum hætti Trump nýtur lítilla vinsælda í

í New York borg Ragnhildur ræddi við Helgu Kristínu í dag og byrjaði á að biðja hana

að lýsa andrúmsloftinu í borginni stemningin í borginni er mjög þung og ég hef lýst þessu þannig að þetta sé svolítið

það er dálítil hræðsla í fólki og óvissa um hvað framtíðin ber í skauti sér ég get helst lýst því þannig að það sem hefur reynt á hjá mér er að ég deili skrifstofu með stelpu frá Íran sem heitir Sara

við lærum þar í doktorsnámi og við lærum þar saman inn á bókasafni hún fékk boð um að fara á ráðstefnu í Þýskalandi til að kynna verkefnið sitt og var afskaplega glöð og hlakkaði mikið til og svo var hún að hringja í í dag og segja mér að hún kemst ekki út

að hún kemst þá ekki tilbaka aftur að sama skapi erum við báðar að fara heim í vorfrí í mars að hitta fjölskyldurnar okkar og hún hefur ákveðið að vera heima vegna þess að hún myndi

tilbaka í raun og veru er hún föst hérna næstu tvö árin og svona sögur heyri ég á næstum og það er í raun og veru eins og fólk sé bæði fast í Bandaríkjunum og aðrir til dæmis fræðimenn íþróttamenn nemendur sem vilja koma í heimsókn komast ekki þetta er

sem er í gangi héðan frá Íslandi hefur maður svolítið á tilfinningunni að bandaríska þjóðin sé hálfpartinn klofin þú tókst þátt í þekkir þú einhverja sem eru stuðningsmenn Trumps kusu hann og eru fylgjandi hans aðgerðum eða er þetta alveg skipt ég hugsa nefnilega ég var svo sannfærð

verandi búsett í New York að Trump myndi ekki vinna vegna þess að ég er umkringd fólki sem styður hann ekki og enn þann dag í dag hef ég ekki hitt eina einustu manneskju sem styður hann eða aðgerðir hans og þegar ég tók þátt í

styrk sem

sem býr í fólki viljanum til þess að breyta og berjast á móti honum en það er einmitt eitt af því sem ég er búin að heyra í kringum

svo mikilvægt að blekkjast ekki af svona göngu er ekki nóg að taka þátt í mótmælagöngum eða mótmælum það þarf að gera eitthvað þess vegna hef ég til dæmis tekið eftir því í kringum mig að lögfræðingar hafa svolítið staðið upp og safnað liði í raun og veru eru farnir að halda fundi og í skólanum hjá mér er fólk farið að safnast saman hjálpa til og í alvöru að búa til aðgerðaráætlun um hvað er hægt að gera í slíkum aðstæðum það sé mikilvægt að taka þátt og vera sýnilegur en líka að átta sig á því að

einhverjar framkvæmdir að fara fram og það þarf að berjast gegn þessu á raunverulegan hátt en Trump stuðningsmenn hef ég ekki fundið og og veit ekki hvort ég muni finna í þessari borg en ef þú ferð út fyrir borgina ég hef heyrt að maður þurfi varla að fara lengra en til New Jersey eða bara rétt fyrir utan Manhattan þar sem maður er kominn í í Trump stuðningsmannahóp þú ert í doktorsnámi í lögfræði í Fordham skóla og þarna eru náttúrulega margir lögfræðingar og stjórnmálafræðingar hvernig er umræðan þar ætla í raun og veru fjalla um hver völd Trump væru við núverandi aðstæður og þetta var einn merkilegasti fundur sem ég hef farið á vegna þess að þeir voru eiginlega

þeir þögðu bara vegna þess að þeir sögðust hafa farið í gegnum bækurnar og skrifin og og þögnin væri í raun

þeir áttuðu sig á því að völdin væru í raun og veru ótakmörkuð vegna þess að þó að þingið geti takmarkað völd forseta og dómstólar gætu takmarkað völd forseta

var þá í þinginu þannig að hann var í raun og veru mjög skapandi forseti að því leyti að hann hann notaði ofboðslega mikið til þess að sækja sér völd að ákvarðanir hans um að að vísa ekki börnum innflytjenda úr landi við munum eftir því það var forsetaúrskurður og hann var almennt vinsæll og samþykkur á þinginu en ef við snúum þessu við og íhugum

að þetta hefði verið óvinsæl ákvörðun þá hefði

verið meiri já þannig að það skrifast svolítið á Obama og

það hvernig Trump getur farið fram núna það má í raun og segja það og Trump núna um innflytjendur hún byggir á lögum

innflytjenda þannig að auðvitað er þetta ekki demókrötum að kenna en þetta er svona löng saga og vegna þess

við vorum að tala um

áðan þá er þetta

flókið mál vegna þess að

þetta kemur upp úr tómarúmi þetta kemur vegna þróunar sem hefur verið í bandarískum stjórnmálum í ákveðinn tíma og þess vegna var umræðan dálítið sú þegar Trump tók við að aðstæður væru einstakar til að forseti gæti orðið

gæti orðið eins valdamikill og forseti hefur verið í sögu bandaríska lýðveldisins þannig að þess vegna er fólk dálítið hrætt og þess vegna voru kennararnir dálítið smeykir vegna þess að við vitum ekki alveg hvað gæti gerst þá þurfa dómstólar að vera gríðarlega sterkir til

þess að álykta og dæma um stjórnskipulegt gildi þeirra ákvarðana sem Trump tekur og

gildi þeirra laga sem þingið setur og þess vegna er merkilegt núna þegar þær aðstæður eru uppi að Trump gefur það út

tilnefna nýjan hæstaréttardómara og þá kemur aftur hvern hann muni tilnefna og verður hann til þess fallinn að takmarka völd forseta það eru náttúrulega margir Íslendingar sem eru búsettir í Bandaríkjunum heyrirðu af fólki er það með einhverjar vangaveltur um það hvort það vilji vera í

áfram ég hef ekki heyrt það en

heyrt frá fólki af öðrum þjóðernum að

fara heim til sín vegna þess að Bandaríkin mikið á umburðarlyndi fólk kemur alls staðar að þetta er þjóð innflytjenda og fólk hefur fundist það vera frjálst og hafa ákveðin tækifæri í þessu landi sem það sér kannski ekki fram á að það hafi enn þann dag í dag en mér finnst umræðan svolítið mikið að breytast vegna þess að ég eftir því að fólk er farið að ræða stjórnmál sem ég heyrði ekki áður því þegar ég flutti hingað í sumar þá var eitt af því sem ég lærði mjög fljótt að ræða ekki trúmál og ræða ekki stjórnmál sem

er eitthvað sem við ræðum

í dag og undanfarna daga hefur það gerst að ókunnugir ræða stjórnmál í lestinni og þau ræða um binda binda enda á þessa þöggun hvað varðar skoðanir okkar á stjórnmálum og hvort þau séu mótfallin eða styðji það sem

eru að gera vegna þess að við getum ekki bara setið þegjandi hjá og hugsað hvað kemur næst þannig að mér finnst einhvern veginn orðræðan í landinu hafa breyst mikið á undanförnum dögum og það er það merkilegasta sem ég hef upplifað í kringum mig

umfangsmikil

þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ástæða þess að fjöldi landsmanna átti skúffufélög víða um heim var fyrst og fremst til að komast hjá sköttum það er þó misskilningur ef einhver heldur að aflandsbrask Íslendinga hafi fjarað út með fjármálahruninu

ræða þessi mál við fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson hér á eftir en fyrst ætla þeir Aðalsteinn Kjartansson og Guðmundur Panamaskjölum alþjóðsamtaka rannsóknarblaðamanna í kringum hrunið stofnuðu nokkrir af fyrrverandi starfsmönnum íslensku bankanna í Luxembourg sitt eigið fjármálafyrirtæki þar sem þeir sinntu hlutverkum sem kallað er í tíund fréttabréfi ríkisskattstjóra

þetta fyrirtæki tók yfir umsýslu með fjármunum viðskiptavina sem áður voru í viðskiptum við íslensku

sýndi snerist um að koma viðskiptavinum bankans undan sköttum þetta er fyrirtækið

management sem sagt er í skýrslu starfshópsins vera einn af arftökum íslensku tuttugu og þrjú aflandsfélög eru skráð eftir hrunið tvö þúsund og átta það nýjasta var skráð árið tvö þúsund og fimmtán samkvæmt Panamaskjölunum tuttugu og níu öðrum félögum á vegum Arena var lokað að beiðni viðskiptavina eftir hrunið sem gefur vísbendingu um að þau hafi verið í notkun eða þjónað einhverjum tilgangi fyrir raunverulega eigendur þeirra samtals fimmtíu og tvö aflandsfélög eftir hrun

einnig aðrar lögmannsstofur sem störfuðu í sama geira til að útvega viðskiptavinum sínum aflandsfélög Kaupþing var umsvifamest en nýtti lítið Glitnir var svo í viðskiptum við enn aðra lögmannsstofuna til að veita sínum viðskiptavinum tvö þúsund og átta stuttu síðar kom einföld skipun frá starfsmanni

færa ætti fjölda félaga frá Landsbankanum til Arena mennirnir á þeir Ingi Karl Ingólfsson Arnar Guðmundsson Kjartan Guðmundsson Halldór Þorleifs Stefánsson Guðjón Sævarsson og Þorsteinn Ólafsson meðal management eru hjónin Ingibjörg Pálmadóttir og Jón Ásgeir Jóhannesson eru lýsandi fyrir þá starfsemi sem virðist aðstoða viðskiptavini sína við með aðstoð Arena hafa Ingibjörg og Jón Ásgeir geta notað fjármuni sem með einhverjum hætti á undanförnum árum eftir hrun hefur Arena einnig starfað fyrir aðra þekkta viðskiptamenn fyrrihrunsárana viðskipti Sigurðar Bollasonar með aflandsfélög í nafni

barna sinna voru gerð í gegnum félög sem eru í umsjá

þrjú börn Sigurðar voru látin vera þátttakendur í viðskiptum hans þegar þau voru á aldrinum eins dags

sex ára gömul en börnin eru skráðir eigendur er sjálfur með prókúru í nokkrum félögum sem tengjast Sigurði og börnum hans í skriflegu svari við fyrirspurn Kastljóss segist Þorsteinn ósammála því að

management sé arftaki íslensku bankanna en sammála skýrsluhöfundum um að það hefði verið heppilegra að vinna skýrsluna betur og

byggja á raunverulegum upplýsingum Þorsteinn segist ekki hafa skoðun á niðurstöðum skýrslunnar um að eigendur aflandsfélaga hafi almennt látið stofna þau til að komast undan skattgreiðslum á Íslandi

gefi til kynna að fjöldi Íslendinga hafi eftir hrun verið meðal viðskiptavina Arena segir Þorsteinn í svari sínu að langstærstur hluti eigna viðskiptavina séu í eigu erlendra aðila sest í stól fjármálaráðherra og færð þetta verkefni í fangið þessa skýrslu þar sem þessi mynd er teiknuð upp það er talað um milljarða sem ríkissjóður

aflandsfélaga

er talað um hugsanlega ólöglega millverðlagningu sem eru upplýsingar

að eigi sér ennþá stað tvö hundruð milljarða króna gat í í bókhaldi Seðlabankans yfir tiltekin utanríkisviðskipti þið hafið sagt ætla að taka á þessu hvað ætlarðu að gera og hvað hefurðu gert síðan þú tókst við já þetta er svört skýrsla sem

á manni svelgist á þegar maður sér þetta það er að vísu mikil óvissa um matið á umfangi þessa aflandsfélaga núna en þau eru ekki horfin aflandsfélögin eru stofnuð til þess að reyna að fela eitthvað og þess vegna er mjög erfitt í skýrslunni er reynt að slá mál á það hvað skattaundanskot geta verið og

svona frá fimm og upp í fimmtán milljarðar á ári sem íslenska ríkið að minnsta kosti hafi orðið af og það er eins og þú segir nefndir nokkur atriði það sem ég hef ákveðið nú þegar er að láta skoða betur þessa faktúrufölsun það er eitt af atriðunum sem Sigurður Ingólfsson nefndi hér í gær það er þegar menn gefa upp hærri fjárhæðir á reikningunum heldur en hluturinn raunverulega kostar og peningar

á Íslandi þetta viljum við láta skoða betur og ég hef ákveðið að halda áfram skoðun á því varðandi Seðlabankann þá er það mjög brýnt að þar batni upplýsingastreymi frá Seðlabankanum til þeirra skattaaðila á Íslandi sem eru að fara með þessi mál það má nú samt ekki gleyma því að það eru tugir mála í rannsókn hjá skattrannsóknarstjóra

út af Panamaskjölunum og út af upplýsingunum sem voru keyptar fyrir ári eða rúmu ári og þetta er allt í gangi en við verðum að halda áfram og stemma stigu við þessu það er alveg ómögulegt að láta eins og ekkert sé þegar það er búið að kortleggja þetta með þessum hætti sko það er nefnt

aflandsfélög og þessi skattaskjól þá er er þessu í raun lýst þannig að tvísköttunarsamningar sem eru enn í gildi við Lúxembúrg og Holland séu í raun það gallaðir að þeir hafi gert mönnum kleift að komast mjög auðveldlega hjá því að borga skatta á Íslandi og geri það í raun enn og opnir til þess að koma peningum varðandi Holland er þetta samningur sem kveður á um það sé ekki tvískattað á milli Íslands og Hollands

íslenskir aðilar hafa sent arð úr íslenskum félögum til hollensks fyrirtækis sem hefur átt einhvern hlut í hlutafélögum í Hollandi er ekki greiddur skattur af arði svo taka menn út úr hollenska félaginu sínu og hafa þannig sloppið

hluthafa stærstu íslensku fyrirtækjanna þar voru tugir prósenta hluthafanna í eigu útlendra

er þetta hverfandi lítið og í rannsókn þar sýnir það að þetta eru

alvöru útlend fyrirtæki sem eiga þetta þannig að þetta vandamál hefur minnkað

en þessir hollensku samningar sem eru ekki einstakir fyrir Ísland Norðurlöndin hafa öll sambærilega samninga og ég hygg flest Evrópulönd hafa sambærilega samninga við Holland en á þessu hefur verið tekið í þessu g tuttugu endurskoðun á á skattasamningum tvísköttunarsamningum og

við tökum þátt í þessu starfi þannig að vonandi er

sem er á útleið en það er varla tilviljun af því að þetta á líka við um vexti sem eru borgaðir frá Íslandi það er varla tilviljun að meginþorri skulda tveggja við verðum að reyna að loka þessu gat og það er unnið unnið að því á þessum alþjóðlega vettvangi

stjórnvöldum var bent á þetta allt saman þetta hlýtur að vera

áfellisdómur yfir því að við gerum ráð fyrir því að menn lesi skýrslur sem eru gerðar fyrir þá til dæmis um skattsvik eins og var talað um í gær þar sem er beinlínis sagt hvað sé að og hvað þurfi að gera það er samt ekki gert

náttúrulega bara hluti af miklu stærra vandamáli

mun mun verra hér heldur en

það er bara af því að menn Íslendingar kannski stökkva svolítið á svona vagna af miklu meira mæli við vorum af miklu meira mæli í Panamskjölunum heldur en aðrar þjóðir

væntanlega vegna þess að bankarnir veittu beinlínis ráðgjöf í þessa átt og nú eru tveir af stærstu bönkunum

í eigu ríkisins og

að hluta til og ég hygg að ráðgjöf af þessu tagi sé ekki veitt lengur í íslenskum bönkum en það eru auðvitað fleiri fyrirtæki sem veita

ráðgjöf það hefur komið upp í umræðunni að það að veita mönnum ráðgjöf sem felur í sér skattaundanskot það er að þá gefum við okkur að þau verði gerð ólögleg sem var ekki hér finnst þér það koma til greina sko ég er reyndar ekki

almennt en ég er mjög mikið á móti því að menn skjóti undan skatti og það er einn gallinn við þessi aflandsfélög að þau voru lögleg

verið gott að hafa einhvern

fannst þetta vera eitthvað sem ætti að banna jú en nú erum við náttúrulega hluti af alþjóðlegu umhverfi sko getum ekki alveg bannað Norðmenn og Svíar voru þar líka Danir líka þetta var ekki svona mikið þar nei þar hafa líklega bankarnir haldið meiru aftur af sér giska ég á án þess að vita voru líka með reglur sem takmörkuðu það nákvæmlega en til dæmis

hafa viðgengist lengi og eru nú gerð útlæg úr

þannig að við verðum að reyna að stemma stigu við þessu

lýst því yfir að við verðum að grípa í taumana ég hef náttúrulega ekki

í fullar þrjár vikur í í ráðuneytinu en við höfum horft á aflandsfélögin þar sem við ætlum að grípa til þessara aðgerða sem ég

en svo er það svarta hagkerfið

sem fer sífellt vaxandi hérna bara ef þú hugsar hvað heldurðu

eigi mikið af reiðufé heima hjá sér bara meðaltalið maður á kannski ekki að miða við neinn annan sjálfan sig ætli það sé tvö hundruð kall það er örugglega til meira hjá einhverjum já það er

meðaltalið er um hundrað og áttatíu þúsund á mann þetta er níu hundruð þúsund kall á hverja fjölskyldu og þá spekúlerar

eins og þú og ég maður maður á eiginlega aldrei klink eða seðla það eru einhverjir sem eru með alveg rosalega mikið af seðlum þannig að svarta hagkerfið nú er það þannig að það er leyfilegt að borga mönnum út laun í reiðufé þannig að það er ekkert hægt að rekja það ég vil undirbúa löggjöf þar sem þetta verður gert ólöglegt menn koma og borga

reiðufé ég ég vil láta kanna það er hægt að setja löggjöf þar sem við segjum að með bankafærslu eða

ferilinn þetta er eina leiðin til að loka þessu svarta hagkerfi

samband við innanríkisráðuneytið sem er yfir peningaþvætti aðgerðum okkar og

þið bentuð réttilega á í við sinntum því svo illa að það var gerð athugasemd

o e c d um að við værum ótæk í þetta samstarf nú ætlum við að taka á því af mikilli hörku bæði með innanríkisráðuneytinu við ætlum að vinna þetta

með skattrannsóknarstjóra ríkisskattstjóra öllum skattstofnunum ríkisins og ég held að það hafi kannski vantað svona pólitískan baráttumann

einhvern gæja í fjármálaráðuneytinu sem var ekki

nógu sniðugur það kannski vantaði það að fjármálaráðherrann sjálfur segði heyrðu við ætlum alveg að berjast fyrir

stríð á hendur og þá erum við bæði að tala um og svarta hagkerfið og við verðum bara að

það verður nóg að gera hjá þér Benedikt takk kærlega fyrir komuna

gott kvöld dans og söngvamyndin la la land hefur slegið í gegn hjá áhorfendum jafnt sem gagnrýnendum hún var tilnefnd til fjórtán Óskarsverðlauna á dögunum og jafnaði þar með met myndanna

Titanic la la land var frumsýnd

á Íslandi um helgina og við ætlum að rýna aðeins í hana með Ásgrími Sverrissyni leikstjóra en byrjum á að sjá brot úr myndinni

Ásgrímur þarna sjáum við brot úr la la land þessari skemmtilegu söng og

hver er galdurinn á bakvið þessa miklu velgengni sem hún hefur notið sko það náttúrulega gerist mjög oft að myndir sem fjalla um Hollywood eru og þetta hefur svo sem oft komið fyrir held að það sé voðalega stór hluti af ástæðunni þarna er verið að

Hollywood en hann er í raun

miklu meira en það hann vísar í aðrar fyrsta myndin sem hann gerir

er dans og söngvamynd í svarthvítu með skori eins og þessi þannig að hún er greinilega æfing fyrir þessa myndi ég halda svona á vissan hátt síðan er

á sínum tíma nítján hundruð sextíu og fjögur og var tilnefnd til Óskarsverðlauna og svo framvegis ein frægasta

sem Frakkar hafa gert svo vísar hann þó er ein mynd sem

ekki er minnst á og ég hef hvergi séð minnst minnst á

vera einna næst þessari mynd og það er mynd

það er dans og og þeir gerðu í gamla daga hún reyndist ofboðslega dýr og fór fór með fjárhaginn hjá honum um langa hríð en hún er

óður til þessara gömlu dans og söngvamynda Hollywood en það sem er sérstakt við hana og það sem er skylt með

að það er ákveðinn dapurlegur einmanaleiki í báðum myndum í báðum tilfellum en það er ofboðsleg nostalgía í þessari mynd hún horfir mjög mikið aftur aftur tilbaka eins og þú segir eru einhver nýmæli í henni er eitthvað nýtt þarna

sem mér finnst vera nýtt

nýtt af því leyti að maður sér það svo sjaldan er um og í kringum nítján hundruð og sextíu og dálítið eftir það það sem þeir gerðu var dálítið sérstakt þeir tóku bandarísku endurmats og fundu þær upp upp á nýtt

þeir gerðu ekki bara það þeir leyfðu líka persónum

sem þótti merkilegt sport list það var alvöru og það var kannski

í fyrsta skipti sem það var gert af einhverjum sannfæringarkrafti og það er alveg gert þarna en þetta er mjög skemmtileg mynd hún er léttleikandi en fjórtán tilnefningar er þetta vil aðeins mótmæla því að hún sé léttleikandi hún er nefnilega alls ekki léttleikandi það eru atriði í henni sem eru vissulega léttleikandi þau dansa

og dansnúmer en það er einhver svona miklu alvarlegri dapurlegri andi yfir allri myndinni sem kom mér dálítið skemmtilega á óvart því það er mjög vel gert og setur

sem er mjög óvenjulegt náttúrulega er Hollywood elskar svona vísanir í eigin sögu elskar að það sé haldið uppi spegli að stærsta ástæðan hins vegar vil ég

halda því fram að hún

skelfilegt rugl á ferð ef við ræðum aðeins um tilnefningarnar sjálfar hvað

átta tilnefningar og margir hafa spáð velgengni rétt í lokin viltu veðja hvaða mynd hreppir hnossið ég

held að la la land muni taka þetta

hún vera of hvít sumum finnst hún óraunsæ en guð minn almáttugur þetta er dans og söngvamynd það gæti eitthvað spilað inn í mín tilfinning að hún muni rúlla þessu upp við skulum stoppa hér áður en við brestum í söng kærar þakkir fyrir komuna Ásgrímur við segjum þá þættinum lokið í kvöld verið þið sæl